Animej propria brënda kam pasur pak, per esempiu kur ishëm të vegjij kishëm zogat, i tartarughi patëm, i criceti, però ish nona çë… nona mbaj zogat, pran patëm ndo dy o tri tartarughi, tre o katër criceti e pran patëm një ghuc.